هلا وغلا أهلين، شوفوا السيارة هذي جد- جد إيش إقتصادية، يعني مريحة، فيها ميزات يعني والسعر وين تلجى زي هنا يعني، لو لفيت لفيت وشفت تشوف الفرج بعينك، وإن أحسن سعر <noise> أحسن سيارات عندنا. <noise>